Mitandregny mozika zao tiatiako toy izay mitandregny boky le hatao audio kô fa mande magnano voyage lavitry, <hesitation> satria ai <hesitation> le anô koa zegny mitandregny le boky ii atao audio regny ai, <hesitation> regny bonka ela be tapitra ai, de <hesitation> sady en plus koa le feon'ôlo mitantarananjy ai tsy de tsarabe de <hesitation> possible oe lasa tafandry agnaty <hesitation> tomobile akao anô, fa anao zagny kô mitandregny hira mbô maromaro karazana hira regninô de mbô <hesitation> velombelogno zegny anô mbô mahazoazo aigna de <hesitation> mba mankafia anle voyage.